Jaji iyaro dongiq-dongiq e dekku bangsa lo maccarita fadanna fada-fadanna <noise> pasti engka kode-kodena fura makkode-kode engkani- pasti monini jaji ko bangsa furani mode pasti saling mabbicarani ero maccaritani aga jaji ero kode-kodena ero dongiq